נְזֵל אֶשְבַּקַּאת וְנַקַּאהּוּ פִי מַא סְחּוּן וּסְבוּן דַאְחְל אלפְרַן, דיר חְלִיט דִיַאל בַּכְּרְבוֹנַאת אלחַבַּז ואלמַא, דַהְנוּ וְכּלִּיה יָרְתַח שִי סַעָה, מְנבָּעַד מְסַחוּ בּחַרְקַה מְבַלֶּלָה, אלפְרַן לי פִיהַא אֶזַאג' חַסְכּוּ שְוִיָה חֶלְ, וּרַקּ גְדִיד בּאש יוֹלִי יַלְמַע, אלנְדַאפה חַסְכּהָ גְהַד וּלַכּן כִּתְפַרַּח.